في عمان اكثر الاشهر حرا يكون يوليا واغسطس درجات الحرارة توصل فوق الاربعين اكثر الاشهر برودة هو يناير بالنسبة للرطوبة يكون رطب خاصة في المناطق الساحية اما اكثر الاشهر جفافا فهو مايو حيث الامطار تكون نادرة كل شهر له طبيعته.